كنعتقد انه كاين فرق بين الثقة والايمان الثقة يعني كنكتاسبوها يعني مع الوقت من خلال التجارب مع الن اما الايمان بطبيعة الحال كنكتاسبوه من خلال علاقتنا مع الله